Sasa esye ni nendo furukwe furiri ofuchesi fwo nayanza, na, shokhuranya ne yimwa, nembara vanyinji mwa, mwayakanakho ne yimbwa, mwalolakho e yimbwa ama munya, munyala mwava mwaruka yimbwa yenego e yimbwa yino, ne shirikho shindu sho khuuchisia sana kachira onyela, onyela washechisye shivo kama ewe onyela wa kama aluveke we shakulya hano, onyela wamua tsa ori, ovu, ovukule e ekengele, hasa ekongele yino onyela wopanga ni yili kama saa mbiri tsya angolove, nokhupa e kengele na uende lipesheni yao, ne shakhulya. <hesitation> onyela wakho, wakhola orio e suku yokhuranga <hesitation> suku ya khaviri, es uku ya khataru. Hasa ni yula kama esuku ya khanne sholenyakhasia nola, khulanga yimbwa yiyo aundi yimbwa yiyo oilanganga ori clue ama simba, ama rex, sasa sholenyakhasia khulanga rex ta. Onyela warula tsa muliango alwanyi yao ne shakulya nokhupa e kengere. Olalola tsa yimbwa yino nirule wenerya tsimbiro ni yitsa khulia, ahh iya khaviri, yimbwa yino khulondekhana khulinga wekhala nayo yakhumanya ivi niwe wairuka. Sasa niwilala kama kwa mfano, ewe oo avetsanga nende vuyanzi vuli suku ovukha tsa nende vuyanzi ama achereranga nende vuyanzi. Sasa yimbwa yino yanela khulolanga vuyanzi vuvwo, nilola noyanzre, yitsa ikhuruchirakho ooh ama yisame lakini ilasamanga nende vuyanzi. Khusoma khwa vuyanzi nikhwitsira nikhurukakho, lakini suku ye yimbwa yino yilalola u tunyre ama ufimbre aah! Yimbwa omanye yosi yilaukha ilereva eri uno shali uvetsanga ta shina eshiviri? Itasa yimbwa yino yosi shilava nende vuchangamfu ta. Alafu yino yinyela yelewa noli mulwale eralenjera tsa eri waruka wuno shavetsanga ari ta, no mdhaifu sana. Shasa ata yimbwa yosi ilava idhaifu. Lkaini nilola uvere na mani, yosi yosi ilava na mani. Yimbwa yosi ilave nende vuyanzi. Alafu yimbwa yino, khwikesia kama khuyima, shinyela yavukua muta murambi ta. onyea waamua ori vulano. Khe, khonzye kama eyi masimba kano nikakhusumbulakho ama maungu nikatirakho fuminywi futo. Onyela wekisia yimbwa yino khutsinjira tofauti injira yakhuranga onyela

Khu nini khu choo ye yinzu yirya, niunyakho tsa yiri, niwirakho shivoko, sasa shanyola mutsuli, shini shilatsia e choo, kachira ilamanya yiri ilava ilakholanga makoso, ilamanya yivi echoo yitsitsenge yilwanyi. Alafu shindu shindi shakhuchenyesya, niwakhechesya e pussy orio sasa yakhamanya kenya itsitsenje e choo yilwanyi ne injesi sana. Shonyela wanyola e choo ye pussy hivi hivi ta kachira yene yamanya yiri environment yino ne yefu niyo. Hasa alanyola ilayeva kwanza, ilayeva khalava ire yaa, iree aluveka, nitsia echoo niyokhamala echoo neifumbukha, neifumbukha vulayi vwene hata shomanyakho, shosishosi shikholeshe awenao ta. Hasa vwenovo ni vwo. Alafu e pussy yino aundi yiwe waruka e pussy na khuli mumanyire eeh, pussy <hesitation> itiranga machungu nende tsingukha munzu, sasa omanye noli ne pussy inzukha shanyela yasena munzuta. Aundi e suku yindala yiwo tsa einzukha inyolekhane oundi ove tsa khushitanda alakonanga ne inzukha yinyolekhana munzu, niwaruka <hesitation> pussy, pussy yi nende vuchesi ori uwa mundu, kachira e pussy yino yimanyire yiri, niyitsa yakhuvusya, onyela wekosa yinzukha yino ni ikhuma. Sasa e pussy yino yilarumishraa vuohesi vwayo vwa yevulwa ninayo. Pussy yino yiletsa tsa kalaa, iletsa tsa kalaa, nikabiliana nende inzukha yino, nitira inzukha niyira, ni itsya khusukuna. Bila, bilali yiwe khumanya kachira ewe olava ukonire shomanyakho shiyendelea ta. Lakini pussy yino ila, llava yookoe maisha kako, llva ikhorre, yaani yirumushiree tsa vuchesi oro vwo omundu. Kachira yimanyree tsa yiri novukha tsa wekosa onyela wa, inzukha omanye mwo olekosa ori inzukha. Inzukha yino ilakhuluma. Lakini injira ye pussy ilarumishra khurusia inzukha yino ano, e pussy ne injesi waa pussy ne injesi.